Tena <hesitation> olona tsy dia mahazaka <hesitation> toerana mihiboka sy be fofona aho. Ary noho izay antony iray izay dia <hesitation> tsy dia tia mandeha fiara <hesitation> fitateram-bahoaka. Aleoko, araka izany, mampiasa fiara manokan'ny tena. Any anaty fiara fitateram-bahoaka ianao an, tsy afaka mihitsy hiantoka ny fahadiovan'ny tsirairay. Zakainao ao daholo ity karazana fofona rehetra ity. Ary indraindray aza dia <hesitation> mampifamaly mihitsy ny fiangaviana ny olona mba hamoha ny varavarankelin'ny fiara, noho ianao ilay <hesitation> tsy mahazaka ny <hesitation> fofona mihiboka ao anatin'ny fiara ao